Ma kõnni rahuligult liinah, ku äkki ma sata läbi asfaldi. Ku ma olõ uma minestüsest üles heränüq, lövvä ma hinnäst ütest ilosast aiast, koh om pall'o marju, puuvilju ja lilli.